Ley finaa tawaa esipt, ɓe yimɓe non jogiiɓe annde sanne. Ɓe yimɓe non duu alsilaamaaku jaali nokku muuɗun. Nden non fay sembolŋaaji maɓɓe fuu yo kulleeje non ŋaarooje, hono poske en. <hesitation> aɗa waawi wiideɓe ɓe aaraaɓe, ayo hakkuɗe aaraaɓe e ɓaleeɓe. Ayyo.